E nɇɇ lakuxen nɇɇ nóoó kiée’ e ajia’ relí juó’ e ta cuanta re ï re kiera´’ ta en’aá’ ii nóoó laku dsa i, bí ga dsa i lɇ dsóo ejua’ dsóo tonúu xin o dsóo nóoó xin kö’ jö ajiama ä’ relí juói’ tacuanta re é’ nóoó ebii kiä nóoó, nóoó ejua’ tá’ nóoó sóya nóoó nɇɇ nóoó oliiva nóoó nɇɇ nóoó ejua’ nóoó mý kuýy xin nóoó e u’an ga erelí juó re é’ lakú tá’ dsa i ds´´o’ i kiä dsóo e lɇ la’.